yfirlögregluþjónn hjá embætti ríkislögreglustjóra segir að skipulag lögreglu hafi gengið sér til húðar og vill sameina öll lögregluembættin í landinu ekki sé til fé til að standast gæðakröfur staða Boris Johnsons enn frekar í gær eftir að ráðherra í ríkisstjórn hans sagði af sér einn helsti framámaður breska Íhaldsflokksins bættist í dag í hóp þeirra sem gagnrýna stefnu forsætisráðherrans Bandaríkjaforseti

sleit í dag friðarviðræðum við í Afganistan vegna vegna árásar sem þeir stóðu að í Kabúl samkomulag var nánast í höfn en nú ríkir mikil óvissa um framhaldið Ólafsfirðingar eru margir orðnir langþreyttir á ólykt frá fiskvinnslu í bænum heilbrigðiseftirlitið hefur kallað eftir endurbótum á mengunarvarnabúnaði vinnslunnar fimm nemar sem komust ekki inn í læknisfræði í haust vegna

fengu þau ánægjulegu tíðindi í fyrradag að þeir geti mætt í skólann á morgun

skipulag lögreglunnar á landinu hefur gengið sér til

húðar og tími er kominn á breytingar og sameiningu segir yfirlögregluþjónn hjá embætti ríkislögreglustjóra þannig væri hægt að koma í veg fyrir togstreitu og átök um fjármuni nokkuð hefur borið á óánægju lögreglu með embætti ríkislögreglustjóra undanfarið varaformaður Landssambands lögreglumanna skoraði á nýjan dómsmálaráðherra í hádegisfréttum að taka á stefnuleysi í bíla og

til að koma á friði á ný

innan lögreglunnar dómsmálaráðuneytið ætlar að leggja niður ríkislögreglustjóra frá og með áramótum

gefi ástæðu til að gera heildarúttekt á embættinu ríkislögreglustjóri segir að úttekt ríkisendurskoðanda ætti að snúa að lögreglumálum í heild sinni skipulag sem er á lögreglunni er tími til að breyta ég sé það

fyrir mér að lögreglan verði ein stofnun

út úr því að vera með alla þessa togstreitu og þessi átök um fjármuni og verkefni

að vera ein heild sérðu fyrir þér að það gerist á næstunni ég á þrjú ár í eftirlaun ég vona að það gerist áður

þá gagnrýnir forysta Landssambands lögreglumanna hvernig staðið sé að fata og bílamálum Jón segir að beðið sé eftir upplýsingum um

magn frá lögregluembættunum til að hægt sé að auglýsa

sem sé tilbúið að öðru leyti sambandið eigi fulltrúa í

embættisins en hefur ríkt misfórst útboð sem átti að fara fram sem varð til þess að það varð að endurvinna allt upp á nýtt

langan tíma ég er ekki að neita fyrir það alls ekki sum lögregluembættin hafi leigt bíla annars staðar vegna þess að of dýrt sé að leigja bíla frá

Jón segir að dregið hafi úr endurnýjun eftir hrun og bílaflotinn elst tíma taki að bæta úr því þar fyrir utan hefur gert það að verkum það eru bara ekki nógu peningar til að halda úti svona dýrum búnaði og tækjum ef menn eru tilbunir að slá af þessum kröfum þá vissulega er hægt að gera það ódýrara starfshópur hjá dómsmálaráðuneytinu vinnur að tillögum um hvað taki við af

breski Verkamannaflokkurinn hótar að stefna Boris Johnson forsætisráðherra fyrir dómstóla standi hann ekki við lagafrumvarp um frestun á útgöngu Breta úr Evrópusambandinu ef enginn samningur næst ráðherra í ríkisstjórn Johnsons sagði af sér í gærkvöld

fyrrverandi ráðherra Íhaldsflokksins bættist í dag í hóp þeirra sem gagnrýna forystu hans vandræði Boris Johnsons forsætisráðherra Bretlands sem hafa farið sívaxandi undanfarna viku jukust enn í gærkvöld þá tilkynnti rudd vinnumálaráðherra í ríkisstjórn hans að hún hefði sagt af sér embætti og yfirgefið Íhaldsflokkinn vegna þess hvernig Johnson hefði haldið á fyrirhugaðri útgöngu Breta úr Evrópusambandinu í viðtali við breska Ríkisútvarpið b b c í morgun sagði hún að lítil áhersla væri lögð á útgöngu með samningi í undirbúningsvinnu Johnsons frumvarp verður væntanlega staðfest á morgun þess efnis að ef hvorki liggur fyrir né samþykki þingsins fyrir útgöngu án samnings fyrir nítjánda október Verði Johnson að óska eftir þriggja mánaða frestun á útgöngunni það vill Johnson alls ekki gera og hefur Verkamannaflokkurinn hótað að draga hann fyrir rétt fari hann ekki að ákvæðinu einn helsti framámaður hefur nú bæst í hóp gagnrýnenda á forystuna og segir að virða þurfi bresk lög

afgerandi niðurstöðu Sambands íslenskra sveitarfélaga um sameiningu sveitarfélaga nú sé málið í höndum Alþingis sem virði væntanlega vilja hins stjórnsýslustigsins samband íslenskra sveitarfélaga efndi til á föstudag þar sem fjallað var um þingsályktunartillögu sveitarstjórnarráðherra um stefnumótandi áætlun í málefnum

tvö þúsund þrjátíu og þrjú og aðgerðaáætlun til ársins tvö þúsund tuttugu og þrjú aðeins eitt mál var á dagskrá veruleg fækkun sveitarfélaga fyrir árið tvö þúsund tuttugu og tvö og enn frekar fyrir árið tvö þúsund tuttugu og átta og var stuðningi lýst yfir við það en sveitarfélögin geta þá farið heim og velt fyrir sér hvernig

að byggja upp öflugt samfélag öflugt sveitarfélag öflug byggðalög horfa jafnvel til tuttugu til þrjátíu ára hvernig löðum við að nýtt fólk fólk með fjölbreyttari

menntun og reynslu til þess að takast á við framtíðina og til þess hafa þau nægan tíma samkvæmt þessu verklagi þannig að að ég er svolítið spenntur fyrir þessari framtíð næsta skref sé aðkoma Alþingis sem þurfi að klára það á næstu vikum eða mánuðum Sigurður Ingi segir skipta miklu máli að sveitarfélögin hafi haldið sérstakt þing um málið og komist að afgerandi niðurstöðu ég á von á því að þingið horfi auðvitað til þess hver er niðurstaða hins stjórnsýslustigsins í landinu en ég á svo sem ekki von á öðru en að þingið fjalli málefnalega um þetta og það er jú vettvangurinn til þess Bandaríkjaforseti aflýsti í dag friðarviðræðum við talibana vegna árásar þeirra í Afganistan á fimmtudag óvissa er um frekari viðræður þótt enginn útiloki

að þær geti hafist að nýju Donald Trump forseti

tilkynnti óvænt á Twittersíðu sinni í gærkvöld að hann hafi í dag ætlað að taka á móti leiðtogum talibana og síðan forseta Afganistans á leynifundi í

David sveitasetri forsetaembættisins hann hafi hætt við eftir að sögðust bera ábyrgð á árás í Kabúl á fimmtudag hafi jafnframt aflýst friðarviðræðunum hafa staðið yfir um nokkurt skeið og samkomulag var nánast í höfn sem fól í sér að Bandaríkjamenn drægju töluvert af herliði sínu frá Afganistan talsmaður brást við með því að segja að þetta skaðaði trúverðugleika Bandaríkjamanna meira en nokkuð annað þeir útiloka þó ekki að friðarviðræður verði teknar upp að nýju og það gerir utanríkisráðherra Bandaríkjanna ekki heldur

forseta Afganistans sagði í dag að hefðu ekki sýnt í verki að þeir vilji frið tímasetningin á þessu útspili Trumps þykir varhugaverð þar sem forsetakosningar verða í Afganistan eftir þrjár vikur þetta hefur aukið á ótta um

sínum nú til að trufla kosningarnar allt að fimm vikna bið er eftir tíma hjá heimilislækni á heilsugæslunni á Akureyri forstjóri Heilbrigðisstofnunar Norðurlands segir skort á læknum og lélegar starfaðstæður valda því að erfiðlega gangi að stytta biðlista heilsugæslustöðin á Akureyri þjónar að jafnaði um tuttugu og eitt þúsund manns og þar starfa nú átta sérfræðingar í heimilislækningum Jón Helgi

Björnsson forstjóri stofnunarinnar segir að heimilislæknar þyrftu að vera fjórtán til þess að anna eftirspurn illa hefur gengið að ráða heimilislækna á Akureyri já þetta verður nú viðvarandi viðureign hjá okkur að koma þessu í lag lausnin er samt að ráða fleiri lækna en til þess þurfa að vera góðar starfsaðstæður og hluti af vandamálinu okkar á Akureyri hefur verið það að starfsemin er í gömlu húsnæði sem er

algjörlega ófullnægjandi aðstaða áætlað er að byggja tvær nýjar heilsugæslustöðvar á Akureyri starfsemin hefur fyrir löngu sprengt utan af sér húsnæðið í miðbænum Jón segir þarfagreiningu á verkefninu lokið en það er unnið í samvinnu

við bæjaryfirvöld og Ríkiskaup við erum að reyna að vinna í því að koma því þannig fyrir að það verði auglýst eftir tveim

að leita að fjármagni í það ég held að það séu mjög góðir möguleikar á því að manna heilsugæsluna á Akureyri en þá þurfa menn líka að vera með góðar starfsaðstæður og ég held að það lagist ekki nema menn komist í nýtt og sérhannað húsnæði fyrir heilsugæslu sveitarstjórnarkosningar fara fram í Rússlandi í dag yfirleitt vekja þær ekki mikla athygli en nú hefur meira borið á

mótmælum og átökum en áður þá eru fregnir um að fulltrúum stjórnarandstöðunnar hafi ekki verið leyft að kjósa og þeir jafnvel handteknir Vladimir Pútín forseti Rússlands kaus í Moskvu í dag og það gerði einnig leiðtogi stjórnarandstöðunnar hann gerði frekar hófsamar kröfur um árangur enda flokkur Pútíns sameinað Rússland nánast einráður í borgarstjórn Moskvu formaður samtaka sauðfjárbænda segir ókosti fylgja því að afnema lausagöngu og girða

utan um allt sauðfé í beitarhólfum í staðinn eigi að leysa einstaka árekstra á milli sauðfjár og annarrar starfsemi og

landeigandi sem ræktar skóg í Stöðvarfirði hefur gagnrýnt að hann þurfi að setja upp girðingar til að sauðfé sem leitar í fjörðinn komist ekki í að naga skóginn hann vill láta reyna á það hvort lausaganga búfjár

standist lög skógræktarstjóri tók undir gagnrýnina og sagði réttlátara að sauðfjárbændur girtu

inni með einhverjum hætti frekar en að allt annað yrði girt af vegir þéttbýli og

sér vankanta á því að halda fé í

beitarhólfum allt sumarið eftir því sem við förum að setja féð niður í

í þrengri hólf þá eru önnur mál sem fylgja því eins og til dæmis getum við þá lent í aukinni notkun á tilbúnum áburði við getum lent í aukinni notkun á lyfjum og við erum þá að framleiða allt allt aðra vöru en við erum að framleiða í dag þegar féð er þéttara í hólfum þá er

til dæmis

ekki það sem við erum að stefna að í okkar framleiðslu við erum að stefna að hreinni framleiðslu og lítilli lyfjanotkun frekar en að breyta grundvallarreglu um lausagöngu utan þéttbýlis myndi kalla á mikið af nýjum girðingum ætti að leysa málin þar sem núningur kemur upp til dæmis vegna skógræktar og landgræðslu en er það ekki réttlætismál

að þeir sem eiga land þurfi ekki að verja sig fyrir sauðfé og atvinnurekstri annarra við verðum auðvitað bara að vinna þetta meira í sameiningu og samstarfi við þurfum að horfa á þetta þannig að við búum til hólf einhverja girðingar sem við erum sammála um hvar eigi að liggja þar sem við erum

í samstarfi sveitarfélögin skógarbændur sauðfjárbændur og Vegagerðin þar sem það á við

á sem hagkvæmastan hátt

unnið að þessum verkefnum í samstarfi í sveitunum meiri háttar reiknivilla í inntökuprófum í læknadeild Háskóla Íslands raðaði sumum sem áttu að fljúga inn mjög aftarlega fimm nýir nemendur byrja því nokkuð glaðir í skólanum á morgun nokkrum vikum of seint rúmlega fjögur hundruð manns voru skráðir í hið erfiða inntökupróf í læknisfræði í

byrjun júní í byrjun júlí lágu niðurstöðurnar fyrir og fimmtíu og fimm komust inn þeir Árni Daníel Árnason og Þórður Björgvin Þórðarson voru ekki í hópi þeirra heppnu Árni Daníel var í

og Þórður Björgvin í sæti hundrað og þrjátíu mér fannst mér ganga betur kannski þannig að ég bað bara um að fá sundurliðun þannig að ég vissi í hverju ég gæti bætt mig ef ég myndi reyna aftur hér þegar ég sá þessa tölu

verið gerð annaðhvort mín megin það leið og beið og þeir fengu sundurliðun um miðjan ágúst og óskuðu eftir að fá að sjá prófið þeir sem eru næstir því að komast inn fá að skoða fyrst en svo var hringt í Þórð Björgvin

boða mig í viðtal til þess að ég geti skoðað prófið loksins ég sat þarna í heimspekilegum forspjallsvísindum hjá lagadeild Háskóla Íslands var búinn að stunda nám í það var Engilbert Sigurðsson deildarforseti læknadeildar sem bauð þeim að byrja í námi í læknadeild fréttastofa hefur ekki náð tali af honum í dag haft er eftir honum á Vísi

að nemandi hafi uppgötvað

þegar hann var að skoða prófið sitt læknadeild hafi haft samband við stærðfræðinginn sem reiknaði út úr prófunum og sá hafi í félagi við annan stærðfræðing farið yfir

útreikningana þá hafi komið í ljós að fimm til viðbótar hafi í raun átt að komast inn því hafi verið ákveðið að fjölga nemendum í sextíu tekur Engilbert fram að enginn sem búinn hafi verið að fá skólavist hafi komist inn á röngum forsendum Árni Daníel lenti í tuttugasta og þriðja sæti og Þórður Björgvin í tuttugasta og áttunda sæti allir glöddust með Þórði Björgvini á föstudaginn hann fór í vinnuna sína þar sem hann hefur verið í hlutastarfi með stærðfræðinámi

beið mín bara blómvöndur og kort og bara svona smá

það var alveg ómetanlegt ég er alveg umkringdur góðu fólki alveg hægri vinstri ég fékk að prófa þarna lögfræðina sem mig hefur lengi langað að gera í í þrjár vikur fékk svona smá nasasjón af inngangi að lögfræði og fæ líka að elta drauminn og fara í læknisfræði Ólafsfirðingar eru margir hverjir ósáttir vegna

frá fiskvinnslu í bænum eigandinn viðurkennir að lykt frá vinnslunni geti valdið óþægindum en vonar að nýlegar endurbætur á hafi sitt að segja í Norlandia á Ólafsfirði er fiskur þurrkaður og svo sendur þaðan til Nígeríu framleiðslunni fylgir lykt sem sumir kalla peningalykt en öðrum finnst fýla finnur þú oft vonda lykt hérna á Ólafsfirði já það er stundum lykt hérna en það er ekki vond lykt það er ekki hægt að hafa opinn glugga sko hjá sumum mér finnst þetta ekki í lagi þetta er bara eitt fyrirtæki sem þetta snýst um hérna í bænum við sem munum gömlu síldarárin hérna teljum þetta varla vonda lykt miðað við það sem lá þá yfir en þetta er hvimleitt heilbrigðiseftirlitinu hafa ítrekað borist kvartanir vegna ólyktar frá Norlandia og fyrr í sumar óskaði heilbrigðisnefnd eftir greinargerð frá fyrirtækinu þar var kallað eftir endurbótum á mengunarvarnabúnaði ég myndi kannski telja að það geti komið fyrir að lykt veldur óþægindum endrum og eins stöku sinnum en ekki vandamál við höfum unnið mikið í því að uppræta þetta sem vandamál og tel að okkur hafi tekist það nokkuð vel Trölli punktur is kannaði í sumar viðhorf bæjarbúa til

yfir tvö hundruð manns tóku þátt í könnuninni og sögðu rúmlega sextíu prósent lyktina alveg óþolandi Ásgeir segir álit íbúa skipta máli hann gefur að öðru leyti lítið fyrir könnunina ég held að sé með þessa könnun eins og svo margt annað á netinu þetta er svona ja bara því miður get ekki tekið hana alvarlega hið árlega var ræst frá veitingastaðnum í Reykjavík klukkan ellefu í morgun það er alþjóðlegt átak til styrktar krabbameinssjúkum konum og rennur allur ágóði af hlaupinu beint til málefnisins hátt í fjögur hundruð hlauparar á öllum aldri voru skráðir til leiks en ágóðinn hefur meðal annars verið notaður til kaupa á tækjabúnaði fyrir tveir flugmenn sem misstu vinnuna við gjaldþrot WOW

létu það ekki draga úr sér mátt heldur stofnuðu flugskóla þeir segja næga eftirspurn eftir flugnámi þrátt fyrir lítið atvinnuöryggi í þess síðarnefnda hjá Flugskóla Reykjavíkur og það er að ýmsu að huga eldsneytissýni þú mátt kannski bara gera það fyrir okkur með þessu glasi

ekki örugglega bara eldsneyti þarna þessi hugmynd var búin að blunda lengi í okkur tveimur sem erum með þetta og við hófum ferlið í fyrra sirka fyrir ári Hjörvar var flugmaður hjá WOW

allt fram að gjaldþroti félagsins í vor Hjörvar ákvað ásamt samstarfsfélaga sínum Robert Ödlund að snúa vörn í sókn og þeir settu á fót flugskóla persónulega þá held ég

gefið okkur auka kraft til þess að klára þetta og koma boltanum af stað skólinn hóf störf í ágúst bóklegt

fyrir um tíu nemendur fylltist fljótt en námið fer fram í húsi flugklúbbsins vængja þá leigir fyrir verklegt nám þó að það sé ákveðin niðursveifla í gangi hjá flugfélögunum þá virðist vera góð aðsókn í flugnám sem að við tökum bara fagnandi

allt í flugi er sveiflukennt og það kemur uppsveifla aftur trúi ég seturðu hérna lykilinn bara á start það verður fremur hæg breytileg eða norðlæg átt á morgun en strekkingur norðvestan til Kristjana Arnarsdóttir

er með íþróttafréttir kvöldsins íslenska karlalandsliðið í fótbolta hélt til Albaníu í dag eftir góðan sigur á

í undankeppni tvö þúsund og tuttugu ótrúleg uppákoma varð á

í París fyrir leik Frakklands og Albaníu í undankeppninni í gærkvöld úrvalsdeild karla í handbolta fór af stað í dag og spennan á toppi úrvalsdeildar kvenna í fótbolta

heldur áfram þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir yfirlögregluþjónn hjá embætti ríkislögreglustjóra segir að skipulag lögreglu hafi gengið sér til húðar og vill sameina öll lögregluembættin í landinu ekki sé til fé til að standast gæðakröfur staða Boris Johnsons enn frekar í gær eftir að ráðherra í ríkisstjórn hans einn helsti framámaður breska Íhaldsflokksins bættist í dag í hóp þeirra sem gagnrýna stefnu forsætisráðherrans Bandaríkjaforseti sleit í dag friðarviðræðum við talibana í Afganistan vegna árásar sem þeir stóðu að í Kabúl samkomulag var nánast í höfn en nú ríkir mikil óvissa um framhaldið Ólafsfirðingar eru margir orðnir langþreyttir á ólykt frá

fiskvinnslu í bænum heilbrigðiseftirlitið hefur kallað eftir endurbótum á mengunarvarnabúnaði vinnslunnar fimm nemar sem komust ekki inn í læknisfræði í haust vegna

að þeir geti mætt í skólann á morgun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

samfylgdina um helgina veriði sæl